تحكم بالنار أم الماء <hesitation> شغل الأفاتار هذا <hesitation> أعتقد إني راح أختار ال-الماء <hesitation> بحس إن <hesitation> سلاح قوي جد قوي، جطرات الموية فيها إنها تنحت الصخر ،متل ما بيحكوا طبعا النار جوية لكن حس الموية أجوى.